Ndreto aby ñy karazany ñy raha mañitsy ampiasa aminy ñy fiketreha <shushes> hany: - ñy baziliky, ñy rojom-boakazo, ñy perisily, ñy kôridera, misy koa a ñy savoryy, misy ñy poavira mainty no ñy poavira foty, misy iaby ñy poavira mena, misy ñy vanily, manahak'anizay ñy kapiky kanely, <shushes> misy koa ñy tongolo lay.